Jẹng, ifa, itad, inna, ubọk, ubara agong, ubari ifa, ubaidat, uzuge jọp, jop, jọp ma jẹng, jọp ma ifa, jọp ma itad, uzuge jọp, uzuge jin, jin, jin ma jẹng, jin ma ifa, jin ma itad, uzugo ẹn̵ib, ẹn̵ib, ẹn̵ib ma jẹng, ẹn̵ib ma ifa, ẹn̵ib ma itad, ẹn̵ib ma inna, ẹn̵ib ma ubọk, ẹn̵ib ma ubara agọng, ẹn̵ib ma ubari ifa, ẹn̵ib ma ubaidat, ẹn̵ib ma uzuge jọp, ẹn̵ib ma jọp, ẹn̵ib ma jọp ma jẹng, ẹn̵ib ma jọp ma ifa, ẹn̵ib ma jọp ma itad, ẹn̵ib ma jọp ma uzuge jin, ẹn̵ib ma jin, ẹn̵ib ma jin ma jẹng, ẹn̵ib ma jin ma ifa, ẹn̵ib ma jin ma itad, ẹn̵ib ma uzugo ẹ-n̵ib An̵ib afa, an̵ib afa ma jẹng, an̵ib afa ma ifa, an̵ib afa ma itad, an̵ib afa ma inna, an̵ib afa ma ubọk, an̵ib afa ma ubara agọng, an̵ib afa ma ubari ifa, an̵ib afa ma ubaidat, an̵ib afa ma uzugo jọp, an̵ib afa ma jọp ma jẹng, an̵ib afa ma jọp ma ifa, an̵ib afa ma jọp ma itad, an̵ib afa ma uzugo jin, an̵ib afa ma jin, an̵ib afa ma jin ma jẹng.

An̵ib anna ma jọp, an̵ib anna ma jọp ma jẹng, an̵ib anna ma jọp ma ifa, an̵ib anna ma jọp ma itad, an̵ib anna ma uzuge jọp, an̵ib anna ma jọp, an̵ib a.